Naa bəna shin kaapa nən, yanda na fiitu akan na piru karre dlugwan ga na dlamu tanke na dlamu biga gwate tə kə gargajiya, da garrgajiya ga kawai yanda naa bəna ga, na bənyi bi ga kumo aa dlamman gaza kaazak naa ci bi ha naa maamu ga.